Ilay manao lakozia, ny mahandro sakafo izany anisan'ny tena zavatra tiako. Fa raha ohatra hoe afaka hoe tsy misahirana aho an, aleoko lavitra tsy misahirana. Dia mandeha "restaurant" izany no tiako kokoa.